Ē rasoir béŋa yo bu gacigo, aw béŋa yo bu gacigo umbu uŋa muséét ubang nénini, éni fukohi waali umééŋ, nuŋa yo nupuréén, furépi waal wondo bu gapuréén, usuwéhi bugapuréén imbi ucaméén caméén bagungi bubaj waal ucaméén gapuréén nuŋa nupuréén. Yo écimé si rasoir sasu alaal ékéén so guñénolaal.